A <hesitation> raha hoe aminà kivà aminapiso zay zagny an, mahasamihafa ananjy, fandinihako ananjy de <hesitation> a- kivà magnana <hesitation> efa anona karaha hoe efa natiorany si zany an, le ambina hoe, hiambina tanana, mahafantatra fofona tompony fa na piso ndreka a <hesitation> sy de aminà tagnana nagnanovana agnanjy fa karaha hiambina anle tragno aminà bibikely manimba karaha hoe voalavo de reny zany tena ilevana piso, fa nen'ny kivà heka amin'ny ta.